<noise> هو اني اكون عايشه بصحه كويسه-ب في راحه وهدوء- في بلاد الاقتصاد بتاعها كويس يعني--المعيشه فيها-في المرتاح-اكون عايشه عيشه -مضيفه-مع ناس كويسه-مافيش حد -يكون مش سالك من نحيتي